نشوف فيها أن أفضل درجة حرارة في النهار لما تكون حوالي خمسة وعشرين تلاتين درجة مئوية، ولما تكون في الليل يعني خمسطعش عشرين درجة مئوية، عشان تكون الأجواء مريحة يعني اه في عدة درجات يعني الانسان يجدر يتحملها وحتى لما يكون خارج البيت بيلبس المعين يعني ما يحسش بتغير في الطقس.